Nigana lie ansa ga kuestin te rangata nena sahaka te katerara te bara te tatei karu laip u niga moka? Tara lia pesa, a lie e taraga laip u niga kaba romana re taraga a katuun e laip ema niga nei para katuun ema ka haniga nei, a hebi e kana iahana, pamili tsi turu laip tara töyöa katuun a lie tareiega iahana komuniti, katuun e a tsip na govman na man lotu sekseker ta maroro tego mar nigau laip tara katuun, kaba nori e torohalar kaba moa, laip tara katuun ema niga noa hasne, a katuun e lana turu skul, palabi e pera re niga sila roa turu skul, lö lama turu skul a ka has mena skul te lari turu skul, a laip e kanua has mena a niomi e ka noahasina a tara lia pesa te tara uagu lia tara a nigana turu laip A lie ron lotug lie ron tartar gi tara tsunono, tsunone u ranga tanen tara baibol, ranga neiena a re tatei lue ra niniga turu ranga tara tsunono <hesitation> laip u niga re tatei lueren, a lie hakats nega e iesu e ranga me peiena, a lugo lauimi tara lia. lauimi tara lia balia te hale goua lö u laip u niga. So lie tarega tuats bun ranga te ranga ne iesu, iesu e rangana me peiena, alöe mas ngileiema a tsunono, turu laip tamölö balö te tatei nigam. Hahuolina ka nonei pe alöe mas ngilema tabi tabina katuun so huol ats bun range ni alie tareiega e tatei habuteienu laip u niga tara katuun, katuun e mas ngileiena tsunono na katuun e mas ngileiena tana katuun. So lie a hamaneiega nonei lasi ats huol ats maroro reka te tatei hala nenu laip u niga tara katuun. A tsunono, te ngil meria tsunono aliemas lag turu lotu turu mamanu sandei, sabat nonei tara man puatan lotu na lie mas lotu hasega tsunono i luma. A nime te lauigulia tsunono mas kann töana, mas mamina turu laip tara lia, tara ngilngil tara katuun a lia lie ngil megia katuun lie mas taguhega tana katuun, lie mas a halegena kannou, lie mas halegenu kolos, lie mas halegena saha ka niga, lie mas entsoiga lie ron masag te hala gi lia te tara sil megilia tana katuun, katuun te kana turu hebi. A lie mas torohalan sakeg ta maroro go mar hagum haniga meilia katuun te kana turu hebi tsia nonei nitina halibim tara tabina katuun. So alie pesa lie hamane iega nonei lasi ats maroro te tatei sabe nueri u laip u niga reka. tsunone mas kana, lie mas kamega relesinsip gono mega katuun, mamanaken katuun, taniana tara pamili tara lia, a galapien hamatskö tar, tahol taralia na man tana man len tara lia na katuun has a strentsa na lie mas lie mas ngile gen katuun te kane hosiki, katuun te kane hos karabus, katuun te kane me A te laname tara tana makum i me, eslong es a katuun e mas katuun nina. Lie mas hatara nega lie ngile gen, lie sabega nimasa tara marken markato reka so nigan töana lie hanap gie ni.